Si al e ëmpurtant dëstachese da la tecnologìa perché a ruina ël servel sürtut i maznà, si i maznà a dovru a dövru trop i ël telefono e i dizpuzitìu parei a i fa mal e a sun pa tant inteligent